شو اسمعني, أنا راني عندي برشا ما نعملوا, منيش فاضيا معناها, باش نع- نقعد نحكي معاك توا والكل, من غير ما تاخد في خاطرك مني ولا من غير ما تتغجغج, ديكو نكمل الخدما, تونا نن- نحكي معاك. و- و نرقحوا الجو معناها, أما بالله ما تخليني زربا زربا فيس عنكملوا ونرجعلك, من غير ما تزيد تجنني وتهبلني, انتي زربا سنين تشتتلي في أفكاري والكل.